Eee! Lafa misy biby hafa hanafiky azy, misy biby haf mamapataotsy azy la manao sary toira i la eo i toira eo la tsy saky kitikitia,